الرياضة الوحيدة الي اجيدة انا هي النوم <laughs> معف ما ما العب رياضة كثيغ معف بس يعجبني اعمل تمارين يعني يسموها تمارين اللياقة البدنية او شد الجسم وهذا وبس بس كرياضة يعني كرة قدم و كرة سلة وهاي الأشياء لا ما هلقد ما هلقد مليحة انا بالرياضة ما ما العب رياضة أصلا